जो धोई भी हो। टो से सबसे आगे तोटेनुक तीर जो से तेपुड़ी रोये। तेत्के बध से फूलु दी मिठा रस लेओ और जब से मो भी भानो तभ आमे तेतेुक मोk दूर घाडु।